Ny fomba ny saosy vinaingitra dia maka vinaingitra sahabo ho iray sotro an, dia maka menaka roa sotro an, dia maka sira kely an, ary <hesitation> siramamy na tantely indroan'ny fatran'ilay sira nataonao. Dia ireo rehetra ireo no miaraka ahontsana na afangaro tsara an, dia iny avy eo no araraka amin'ny salady.